Don geraade manga, don geraade petel, nonde mai bo danejum on. Gertoode do wada geraade, nonde geraade gertogal dum ndiyam lesdi on. geraade pallandi Bo petel petel kanjum Bo danejum on.